Ploo mbua pues tya kenapmena' yecha, nawe yechana este zaparke nalyada' jwa'n narax za nagaza' yacha kon alkol o ya- yacha kon este nit jwa'n agua oxigenada, naeste kemen lar- lar lar nembi loney parze nalyad yozii.